ضروري كلش ويحد لازم يشارك بالانتخابات بشكل دوري يعني دائما كل انتخابات ويحد يشارك - لانو فرصة انو يبدي رأيو ، ويختار الشخص الصح الي يمثلو ويمثل ويمثل مجتمعو بعدين صوتو يغوح لغيغ ويحد ما غاح يلبي الطموحات